<hesitation> injo kanreangan rioloa nu ringaia kanreangan tu rioloa do, <hesitation> anu kanreangang anu nakke ku ngai pada injo mae dumpi eja <hesitation> dumpi eja injo ka nu'sipa todo, <hesitation> nu lunra-lunra disakring ri kanre nampa nu tanning pole ka battu ri <hesitation> battu ri anu injo rihaju injo dumpi ejayya injo battu ri <hesitation> golla eja,. <hesitation> nu'sipa todo injo bela, apalagi ka punna, kang biasa injo ri pa'buntingang a inni biasa ri haju injo <hesitation> nganu minjo tau a injo sebelung pa'buntingang a injo a'pallui mi dumpi eja ka adat-ada'a to' injo battu riolo injo, nampa ka punna injo dumpi ejayya biasa ka punna manna a'bangngi mukoang kulle i ji isse ri hambangi injo, ri <hesitation> kanre <hesitation> sipa'na injo punna ri pasi inung rung kopi na cidong-cidong a'tole <hesitation> <hesitation> anu todo injo-injo kanre-kanreangang tu rioloa pada injo mae <hesitation> roko'-roko' cangkudi' <hesitation> nu'sipa to injo-njo ka biasa njo nu rihaju to ri pa'jagang a injo, ada'-ada'a tu rioloa injo do' <hesitation> ka nu battu ri anu ri haju-battu ri <hesitation> apa isse injo do <hesitation> battu ri <hesitation> battu ri pare pulu' ri haju injo pare pulu'a nu ri maing ri paka halusu appada <hesitation> tarigu nampa <hesitation> na allei ri <hesitation> apa isse injo <hesitation> ri pallu injo anua injo pare pulu'a nu ri bungkusu make raung loka nu nampa nu na bentu'na injo bentu' segitiga i bentu' kerucu' i.